أحسن حاجة هو إنعس بنادم بكري ويفيق بكري هكا غيكون مرتاح نفسيا أو جسديا حيت الجسم كيكتاسب الطاقة ديالو أو كيرتاح أكتر خلال فترة الليل ويفيق بكري باش إقدي الأغراض ديالو كاملة ويشيط ليه النهار